Tõõsõpäiv um tüünädäli tõõnõ päiv. Sis saa joba tüü tävveste huu sisse. Ja esiqhindäst um tõõsõpäiv ka torrõ päiv. Mul näütüses um tõõsõpäivilde üts tunn kellä katõ aigo ülikoolih. Tuu um tuu päävä nagõl.